Yeah a good to have patient in ley liberian plan we learn what ley call when you rush you will crush. The are thing sometime you don’t need to get involved in because maybe you na have money so you try a rush life you will get into lot of things and at ley end of ley day your life become shorter but but if you patient and try to take your time to do what you want to do and as time go so ley more like slowly you get to it, the more experience you will become and then when you reach to your goal you become like wiser you will have good experience but if you rush your life will be short and you will na have no good experience like maybe ley person ley just ric- ley small ley get rich and ley die soon. So your life na become more experience but when somebody take la time if la doughnut you were selling and you become you sell doughnut until you get rich you able to explain to somebody say that’s how I come from or came from and I reach ley level. So a good that you have patient so that you can get good experience and you able to pass on la experience to somebody.